نحب نكون عندي تكون عندي القدرة على التحكم في الحيوانات، لإن الحيوانات جزء من الطبيعة، ولو قدرنا نتحكم فيها تقدر تساعدنا إحنا في حماية البيئة وتنظيم الحياة البرية، زي الآلات رغم فائدتها <hesitation> الإ أنها ما تقدرش تعطيك نفس التنوع والمرونة، اللي وفر فيها التحكم في الحيوانات.